هلا صديقي عارفة إنك تواجه صعوبة في العثور على وظيفة بعد التخرج، أعتقد إن عليك أن تحاول تضبط سيرتك الذاتية بحيث تكون واضحة وجذابة، أبرز فيها المهارات والخبرات اللي اكتسبتها خلال دراستك أو حتى خلال التدريب، كمان إستخدم الإجتماعية مثل لينكد إن وحاول تتواصل مع الناس في مجالك، ممكن تحضر فعاليات أو معارض توظيف وتلتقيه بأشخاص في الصناعة.